Ishene wortoko yed wor dungatii kasinen inama mal qabii jira yed harkanen womidasa bek sagale dibede inni nyatine sagale goduaa a ama goseni qompot guren aminen ibidiir kaben gosen sagale chafu.